अपड महाना खर्चों पर नजर रखणू कू हमथै ध्यान रखण चैंद अपड बजट पर कि हम सबसे पेली तक अपडी इनकम हिसाब से खर्च कारा। फ़ालतू खर्च पर पाबन्दी लगा। केवल जरूरी हो तब ही खर्च कारा।